أفضل طريقة لبدء اليوم إن الإنسان يعطي نفسه دفعة من التفاؤل والنشاط، بعدين يصلي، والمشي أفضل شيء في الصباح، يغير نفسية الإنسان ويغير موده، ويغير يغير كل يومه، المشي مرة مريح للعصب.